पास्ता वोह एक विदेशी प्रकार जो फॉरेन आनी हिप्पी खातात पण तो भोवन भोवन भारतनाय पावलो अश्या तऱ्हण ग्रीसिया, कार्बोनारा, काकियो ए पेपे, आनी अमाट्रिसियाना असे तऱ्हे तऱ्हेचे प्रकार असत आनी ते एका मेका काढसून खूप वेगळे असत। तेंका तयार करपाची पद्धत सुधा वेगळी आसा तेंचे इनग्रीडियंट्स सुधा दुसरे अस्तात आनी ते सालादान जाव दात ग्रेव्हीन वापरतात। पाव वांगा खाऊपाक खूप बरे लागतत तर थोड़े ते बेस्टेत खातात।